أجدر نسمع <hesitation> شوي موسيقى والله حتى نقدرنجرا- نجرا كتاب من التليفون إذا ما في حاجة، نبدأ نراقب الناس <hesitation> نخترع قصص عليها في مخي ا <hesitation> كيف حياتهم <hesitation> كل واحد كيف يعني شخصيتة.